די וועג וויאזוי פארקופיינס באשיצן זיך איז אז זיי האבן אסאך שטעכעדיגע שפיצן וואס זיי קענען עפן ווען זיי- זיי פילן אז זיי זענען אין א סכנה און ס'זייער שווער עס ארויסצונעמען און ס'טוט זייער וויי פאר די חיות. און העדשהאגס האבן אויך אזעלכע מינע באט אין אביסל קלענער.